Ман як бор ба Амстердам рафта будам, ва он сафари фаромӯшнашаванда буд. Ин шаҳр бо каналҳои зебо, велосипедҳои зиёд ва осорхонаҳои машҳураш манро ба ҳайрат овард. Ман фарҳанги кушода ва оромии мардуми маҳаллиро эҳсос кардам. Амстердам ҷойест, ки ҳунар, таърих ва зиндагии муосирро бо ҳам меорад. Ман шодам, ки имкони диданашро доштам.